Ihó kikui, kuana no clinica xa nanina tana teño kingui ña'a kidanguana, yuku danguana yuku nu'u ini xanaté koná, nrukuna yu yuku fresco ta danruana kona denó xatana, xaguichete nrukuna yuku ini te dión koná date dión kinrí diana kue dini xatana.